<hesitation> de lo rate ra ní <hesitation> rdiedy, ni rac´ mejïej reé, <hesitation> ní rgyiety buny nare rnyiéh ni rgyietraba futbool, palotý, ra niní <hesitation> niní marú rchigá loën, maz marú nú ztora <hesitation> deporte ni run ra buny, queitydi-queity rwuédiën danyazën zapa-zapa futbool.